أفضل أرجع مئتين عام <hesitation> للماضي بحيس الماضي كله تجارب وكله <hesitation> وكله معلومات وكله مفيد يعني بحيس نعرف كيف نتعامل أخرى، يعني نعرف كل التجارب اللي الناس مروا بيها وقتها، وبنولي <hesitation> وبنولي فايقة وعارفة كل حاجة وأكيد يعني في دروس في الماضي قيمة جداً الكل يبي يعرف.